الطيران ممتع، الطيران ممتع وموفر وجت في <hesitation> ننجل إهنية وإهنيه، ونشوف نحلق ونشوف العالم، ونشوف الناس <hesitation> نبا كيف نولي؟ كيف الطيارة؟ نشوف الفضاء، ون-ونشوف السماء كيف تبقى من جريب؟ ونشوف كيف الطيور تطير؟ هذه الأشياء وايض ممتعة.